हमरा भान्सा माइ खाना पकौन्या बिभिन्न प्रकारका भाडाहरु हुनान। उदाहरण कि लेखा कुकर, कराइ, डाडू, पन्यू, तावा। यि बिभिन्न प्रकारका खाना पकौन्या भाडा हुनान। यिनरो प्रयोग अलग अलग ठउर हुन्छ। प्राय कुकर को प्रयोग भात पकौने बेला, दाल उमाल्ने बेला, मासु पकौने बेला तै तरिका ले गरिन्छ। कराइ को प्रयोग दाल फ्राइ अह्ह लौन, सेल, बत्कु यिनि चाडबाड मा बनौने आइटम कि लेखा कराइ को प्रयोग गरिन्छ्। तावा को प्रयोग चाइ रोटी पकाउन। यि बिभिन्न प्रयोग गर्दा कि भाडा हरु हुनान ।